A ntelu la jaŋ de, nte maŋ n maŋ a je a te kee noo la, a te kee noo moo te baluu noo la saŋ wolu tanoo, i te poritaabu maa la, i te masinmaa maa la moo te buluu noo la wo ñaama ntelu la jaŋ